West ina heewi sifaa. West ñaantorɗo ina woodi. West nguleeki, so tawi aɗa jaanga aɗa yiɗi ɓoornaade, ɗum ina woodi. West nguru ina woodi. West tisii kadi ina wodi. Kadi jidaa kadi west fof kadi hono ñootira. Kañum kadi moƴƴugol mun ina seerti.